<noise> Kadô le tegna tsara fô fidignao eh, isaka aniversera tegna le raha ilaiko fô amegnao zah fa tsy ka rahan'ôlo sasagny hoe <hesitation> amin'gny aniverserako ke fa raha io tsara fô tsy hitako aby raha ilagna raha io avy akeo, fa agnao io isakagnao magnome kadô zah tegna le raha tsara fô fidiagnao amegna zah.